Ēnukuréén injé mumuur matéñiyé nang aan; nang sinukuréén silako tiin tanuur inja sipulénoor nuŋar yanuur umuk inja simimi babaj ya lét bétéñi so nang éyaha néni upuréén yo nékoré nukaat do sipaso nuŋar yo inja umuk niyaŋi éni sipaso sijool bo inja sitiiŋ to taan umuk yo mé sin simiir tahé éyaha gumuk to sén nak sirok baan mat sisong éjoow bu gapasé to sibimé galako nak sirok nang minja sirok mé mara téñitéñi so yo écilmé énukuréén sén amiir matéñiyé kanang aan.